<hesitation> ekwen bite akon te ke saki mengba iyawome piri ari ane iya mangaga mieye mie dawaba tireme ipiki oyibo na simaibebe isime oyibobe toru ingeri mie diki munju diki munju dikima oribekinge mie diki oye ke imie so opiki tubo iyitebebe ipiki oke iyeye goye-goye ani meni buromaba idi ama menjiari, gote iyeriso mu ama menji bia. Opiki erebo ke bo te i bebia mineso ori-ina monia ibilo ogono kuro so ojen erebo ke mono. Aneme ane ane ori-idikisima te. But oke warime bu buwa, teke etela-a mue te kinibo duko-ipiri so anike yesima. Ane yeri ekwen te akon konte ke iyawome piri ari. Enebo ama-abo enete piki bara na, bo na finate gboru-anga legite bebia fiye sobio kpoima kurobote a fi bebia. Ibaraswa ibu piriba, moku iyeri kuma isam ane apokote derie̱ isame te amie yerime apiki inji kalai kalai songu anne ibara lala akeswate derie amie derie bo ye me ane ake piki iyawome na mie fiye. Erebo ama-abo ine̱te̱ bra̱ na bo na fi̱nate̱ si̱me̱ biye mine so jumo apiritereme ania-nia ari eribo-eribo amu yebiba, aneme ani miete ikona ibiya be menji mie konba. I bo na bara na finate simem bebe-e iko̱n na ibiye bo̱ menji imie konba. Igote ikon a ibiya be menji konbariye ane buru itari̱ be kiri ania-nia buru iyawome tarie be kiri ibari inete inema bia te̱ mybe ibari inete inema bia te iyeri mu ereke oyibobe sinya sinya because ereme so ereke oyiapu sinye iyeri mu ere ko asinya sinya iu bu ke oson-son mate ori ereke isinte ane ina mono na ibiye bo oyibo bo ina mono te, ane bo na, bara na finate jumo torubio diki ane aneme dokibuwuari, kuma imeni pi̱ki̱ ibo na ibara na fina-a te, meni piki braswa beasua ibu piri mie be kuma jumo so ine te iyerite bia mie erebon abukuro maro ye̱ abiraswa apiri, ibunimi ya o̱gbo̱ i̱ngwani̱ me̱me̱ ke̱ braswa i̱bu pi̱ri̱. Ke̱ ibe̱ba ani̱ saki ane̱me̱ ibi̱tei̱n, ane̱me̱ ibi̱tei̱n imenji me̱ mie̱ nengim ere̱ bo ama-abo menji me ibiya ane miete yeri ibu anake dugo-dugo te̱ ke̱ iyawome̱ mie pirie. Tomikiri me bio inete ifia menji kon bebe-e iyeresimai ani eresimame iyawome bo so obolowere piki ja ereme minawome i mie mukuma oyibo ke ina piri wariyeme inina ibibiya oyibobe saki̱ be̱le̱te bebe-e meni pi̱ki̱ bara ke̱ <hesitation> o swawe̱bo̱ye̱ bu̱ suba ania-nia o igbiki kuro mari anga imie eriwere ibara ke̱ su̱ba̱ inokiba. Ani̱gote ye̱ri̱ are̱ ekwe̱nte̱ ke̱ iyawo̱me pi̱ri̱re, mi̱na-ayima inani yema because mina-ayima inani yema ani fi̱ na, fi̱ na, bufuka na dokite ke tombo pirie inaniyema, iyawomemaso iripiki ibii poki̱ye̱ te pi̱ki̱ ani yea. Jumoyea sakime ane tomikiri mengba ibiyateinye. Iyama menji bebe-e ijumoyea saki̱ba i pi̱ki̱ jumoyea sakima ane fu̱ru̱, i furuba, ane tomi̱ki̱ri̱ si̱ ere̱ ke̱ tomi pi̱ri̱ari̱ bo̱ye̱.